Jari injo kan're jakapanja'ko nakke na haji kukase'ku <hesitation> jari koa kaluku ere kalukuu punaela'i sapinu <hesitation> kerua <hesitation> loka kattalu injo muko <hesitation> anu ko gasse ko kanre punna ngane-ngane kosse kalingku bassa apa seng, lamba'ce. Lambace to njo, haji <hesitation> wortel ngase injo rekandre. <hesitation> basse punna pandre sinjo aja'ku <hesitation> biasa <hesitation> anu <hesitation> apa senjo renna ron' ron' kaju ku suru pallu <hesitation> apa injo basa <hesitation> rongkadie injo basuru pallu <hesitation> penyakit punna anu ji polle nai nai gulaku injo rong bakkara. Si suru pallu <hesitation> likku <hesitation> poko'na nganu ni todong <hesitation> anu pole <hesitation> apa injo, <hesitation> bassa <hesitation> konje le'leng <hesitation> apa <hesitation> <hesitation> bassa sa'rre. Injo ngase ku suru pallu, ampaka kuinu nurena, akara kaju <hesitation> besse angaseng ton ji' pooinu <hesitation> anu rong kororofil injo mange ku suru pallu puna nganne do. <hesitation> punara'musu injo biansa <hesitation> rong kaliki, mpcu kaliliki ko suru pa'lu, <hesitation> lekko, <hesitation> resali kaja, injo ase ko pasi pallu nae, kuna <hesitation> pare-pare si a' nua nako amorre-morre ku sa'ring injo angaseng injo. Nuka punangane rekaluku mi to ji biasa neke <hesitation> biasa todo' ponangani <hesitation> rongkaji ci anu, batang kayu cina inyo aseng ko pase pallu <hesitation> ranjammu pona tatai'taya kosuru pallu.